أفضل قضاء الوقت مع الأصدقاء العائلة قاعدة معاهم أصلا أنا ، فأحسن أمشي أشوف أصحابي وين وأقعد معهم أتونس معهم وأقضي معهم وكت كويس